זערא, הונדערט צען, צוויי הונדערט צוואנציג, דריי הונדערט רייסיג, פיר הונדערט פערציג, פינף האנדערט פופציג, זעקס הונדערט זעכציג, זיבן הונדערט זיבעציג, אכט הונדערט אכציג, ניין הונדערט ניינציג.